Rô bôka Algery an̈y ndraiky zen̈y a- ilain-drô aloha ny miditry anaty tran̈o zen̈y, na amin'iren̈y toeran̈a misy tapy àby ren̈y, mila man̈adoso savaty. Aviô lerany seremony, tsy maintsy migiaka te amy ny vera àby ren̈y. Na an̈ao tsy na an̈ao tsy ndray an̈ao tsy sakarà, mila migiaka fo. Aviô, kà aloha ny hihinan̈a, fomban-drô mivolan̈a bismin la aloha ny hisakafo.